kauso mandu ko iko sha'awato ko ani ta koda te kauso na ananko unankotimi to ko ina lolo sannan nako nako na unakotimmi saiko shiyeti zigonko ko kolshe farin ciki a tilinko tema a kolshe zai a tilinto leko sha'awa zabbi to leko kolshe zai amma nako eh sha'awatobu ko gangantoma ko botabu amma nako iko sha'awatommi onanko timmi toshikenan saiko gabtu te sara bolo, nagafinto sara bolo to te a gafakoi amma nako gafto sara bolo bu a inabu to ku ena sha'awa zabbi loke sha'awa zabbi shikenan to sannan na unakotimmi to shikenan saiko rungumento sosai take a rugama koi andi ey moɗibu 'yami a daltone, leko dalto zabbi legoi moiko zabbi gomniti legoi moiko hali zabbi gomniti to ko in kanadi ki te take kanadi ki koi lego gaf zabbi sara bolo sannan lego farin ciki gafa zabbi to goiya kola zai har biyanto.